Gne posy kidy ame jean igny zany fagnisiagny vola izy igny vola hividianagny getraky vola kidy avao koa sa fa sy raha vola be laha sy izany da very satria igny raha igny kidy sy raha omby raha maro fa vola kidikidy avao famerim-bola ohatry.